Parka' tzi lozomen ze ndoxkuaxa' kand ngid jwa'men, kad ngid las zana'. nit kobana' thi men na- nyed yib naza ndobxa' nit la yib, naza jwa'na nchuxa'na' jwa'na ngabaxa', naza' ncho fuerxa thi gob.